Bion ngan kuu indió yatuu y akediko'ó, jun nduvu nduvu ñenino tukuu me'en ndu gas kudiko petrolio, nayeni niomen tuña'a ndeumo, ihó tuku chofer ihan ndo indio tukangen, un ndadita iin anrangue ñe'e ña'á ndujuna nanditaña ndeñee ña'a nuu tachí itriko ñeñá, kinieña ña'a nduyuu ndakakaña cuenta kodukuja naditan nañee kuu indió.